ho solɛki ma ho sokak mu benɛ we wa'a Danemark tun han plara ɲunle san han plara boni mɛ biye in wara yɛ ɓa curulu zunmu wa'anu ɓa curulu zunmu wa'anu o vɛ ji amu curulu ɲan'anmiyan ma tuwa ubiyɛn o tuwa ubiyɛn o fan ubiyɛn <hesitation> legimu-ra